مالګین خواړه د اوبو کمښت راولي. سوډا او مشروبات بدن وچوي. کافي او چای د پیشاب زیاتولو سبب دي. شکر لرونکي خواړه د اوبو اړتیا زیاتوي. سوځېدلي توکي هم بدن وچوي. ډېر غوړ لرونکي خواړه تنده زیاتوي. مصنوعي مواد هم بدن کمزوروي. ډیر مصرف شوي غوښې بدن ته فشار ورکوي